Kilomo na ra ki obal ilomo iphen pho oye pho ra na na ka abeni ni oye ma uguo imi mi upuran umiin ilo ma na odi iduo mem mo po mi ra bal bo ilomo mi ubeni ni w yi koriom mi ubeni ni oony pho aru bonyi koriom mi upuru unaghan ilo na odi oniin mira gor oniin opuruan olegheri ipe oony pho odi bo mu m adighi ni oony di asereghian mu mo aponi omuneniom iyal <hesitation> mo mu mo akuni otu iitugha mu mo akini ot iitugha ki kholo me oghini otu iitugha pho mu mo amogh ni iyaar di ra dighi ghan di mem di iyal anyina ebalan ibam anmuuny ph moghi iyaar di ko kimom otu iitugha na apuruan anaghan na bile apuru idi ologho tu pho abilo amite ipe ologho otu pho abidi amite bo mo ologh tu pho abidi adighi ni ogey ologhotu <hesitation> oghi sie pho na bile apuru ma mu mo ilomo oghi repoghani abidi ro pomghani aniir na puru anaghan ku na agbi oghi obal mo mu oony pho adighi atoli iduo pho ooniin olomo ne bile apuru ooniin olomo atoli ika amoogh ni ephomoghian ode pho atol ika odighi obaghama dughun adighi ogey oye adighi oye di amogh <hesitation> oghilaany enaan kos abunin aburuin oloom umogh oghilaany enaan <hesitation> odighi ile beraan onyani ph aghi abal oony pho abidi na puru anaghan Mo mu mo edighi ogey otu ku gbi nun oghi odigh kuna bile atugha oony pho na pogh mo mem mo araghara oony pho enighe ni araghara oony pho ri phen ana ke bophaniiyal anyina etol epogh rosianaan bin ro kiil ghan bin ko ghi obal na ka toli atugha apog ipe oony pho odi bo na beni nyodi mo odi ango yina mo mu mo uwanyn mo mu mo iyal uwanyu <hesitation> iyal angana retol iya pho epe pho retol ghan ma iya phe epe pho rohol mo tugha oniin olegheri ipe oniin pho odi bo yina me tugha elegherian si lor puru ku ko gbi nun like epe ami po ku idi odighio iduo ku edi mi adighi mi asianaan bo mi uki iugah odi umiin imi biu ku mi aberaen nyodi upuru imi ma mi amoghni oye mi abem iduon mi umogh oye piri ku mi a madan otu iitugha ma mira wa ghan ru ophin ana ku yi ooh obo na uberaan ni mi but yi mi ulegheri raghara pha na iman iyal awiki bin odi aru ango miin ode ami mo ono ma miin oye di mo no bin <hesitation> mi usighe miin ugno mi ma ki ango ade ana abem mo ana ma miin oye dima na bal mi asighe miin amue pho mi aghi ango ode ami ode ami abem mo pa mi umagh nyodi usi gh utu ologhi tu mo di alegheriani mi magh nyodi <hesitation> odi amiin oony pho ode ami abile mi abetenu aghi apuruan ekol ph ilo oony pho odi odi pho oony pho ra loor abile ni aruani epe ema pha yoor apuruan alegheri But eern pho irum bini edigh bin eabara gbaram erugh otu pho a yoor dum omar po oom mmunu pho roki onuani di aamino ni mo ii mo oye odi ku asugh ni ehmu pho bin ralogh ro akeregu abem mo odi edi ghi sigh bu iybogh epu iphen edi bo epe oman pho m. Ma tene ghuom bo odi adighi pa bo m umigh loo bin aakpa reghagh am bin m asghe eeni opo ku ko/rpo ami po enaan ingo bo iimi ogenu pho opa mi ka tuni so ri enigheghaami oopuan oleghen